Iyaa ame ondaputukila koushilo wokongo kwii oko ndaputukila iyaa eputuko lange loovene ohaiti okwali ngoo liwa shaashi olalongange eendunge nolalongange elididimiki lomonghalamweyo younhu womunhu eputuko lange ondaputua omumati ehole eengobe nayi eengobe ndihole eengobe iyaa ondakala nee handi lifa eengobe oo ondakala handii ngoo kehambo haikalifa eengobe dange ile datate iyaa oo ondakala nee ohaidimbuluka efimbo limwe nokuli pekeya pomukunda pekeya enota ame aame ndee ndaputuka ndafa ngoo ndakula kuvakwetu aame kwatiwa nandiye mondungu ndika tekele eengobe okwali nee pena ondungu imwe ile ile ile ile ovanhu vahapu okwali nokuli haatilamo iyaa omo ndakala nda okwali mwapwa nee omeva handii mondungu ndatulwamo ndaendela kevela haitekele nee eengobe dili mondungu oomo haitekele nee eengobe nee omo nee omo omonee ndakala aamo haidimo nee ai eputuko lange olali lidjuu ofikola hayo naana ndaenda unene ndaya nayo kokule oo ondakala unene ndili peengobe Shaashi ofikola okwali ili kokule okwali hatweende eekilometer omilongo mbali opo ukahange ofikola aayo okwali nee shetufininika tuhamane ofikola shaashi eekilometa omilongo mbali todi meumbo ponhano yongula eshi tokafika pofikola pofikola ohetatu oyadenga nale loo efimbo olo opali nee ovalongi haadenge ovanhu haadenge ovanhu moshili efimbo limwe osheketufininika nee apa kofikola tukale ihatuuyiko hatu xulile ashike momufitu hatuli eemeke detu doshimbpyu osho nee onghalo yakala yeputuko efimbo talifiki lokamukondapweyu handi dimo handivakemo handi kakala ndili modropa moshakati eputuko lange kakwali naana lipu kaya ondadengwa kongobe ondadengwa kongobe vamwatate